Indraiky andro, very tanaty tontolon'ny olo ny andian'olokely manan'elatsy maromaro, tsy maintsy miara miasa nefa izy ireo mba hitadiavany ny lalana hivoaha tamin'io tontolo io, satria maro ny zavatsarotsy tsy maintsy nosedran'izy ireo Mba hialandreo amin'ny olana nahazo andreo io zany, da nianatsy nampiasa ny heriny sy ny fifankatiavany ireo olokely mana elatsy maromaro reo